oyiro oma dɛ mu mayɛ za a ya lafiyara mi ɲun'iwe apo sisa nɛ za muyɛsi domu abe wa wiɲan lo han lobere ɛsinu han lobere ɛsinu a punnu diyo be a tonu tonu be a tonu a to muyɛsi o we wee a lafiyara o ɲun'o donk mayɛ ya ho ho mu'an ere mi sɛ o maro mian mami mian inso mi manna dan mi wiɲan ya we sɛ ho mu'an ere to le'arobe ya ɓɛ boni ho woro yi wa te dɔron ami we vɛ mi mu'an nupɛ ji di nupɛ we mi jaromu amu co mana sisa za be abe han lobere ɛsinu a fo han vilazi-ra ɛsinu apo mu be wure